اه <hesitation> أتمنى لو كانت عندي مهارة اللغات. أكون قادر أتكلم بعدة لغات بطلاقة، سواء كانت لغات عالمية أو لغات نادرة. السبب إن اللغات تفتح لك أبواب ثقافات جديدة، وتخليك تتواصل مع ناس من مختلف أنحاء العالم. <hesitation> غير كذا لو كنت أتقن لغات كثيرة، كان فيني فرص أفضل في السفر والعمل، وتوسير- وتوسيع دائرة معارفي.